Kua pavo real jeiva jaeko ïporayeye, kua guira, juguai puku jare ïpöra ïpïra pïra pe, jokuape oesauka ikuñaretape, kiraiko jae ïpöra va, jaera guinoi, oyesauka vaera